Pos los días qu'están cola orilla empedrá... la verdá es que no me gustan. Es una orilla corrienti ena toñá i ena primavera i comu sal el sol i alogu se cubri pos me descolumbra i afinal pos me dueli la cabeça. Quandu está la orilla assina pos tentu de no andal pola calli porque, enque llevi las gafas de sol, andu comu ahilá dela cabeça, comu si no huera dormíu, una cosa orribli i no te sé izil mu bien lu por qué.